﻿Kua mbarandu jei seva, mbaeti aikua mbaeko oipota jeiva, amoentienmdea kuape jae iparandu jare kua letra ani kirai <hesitation> kiza oime error, jaema kua jekopegua se aikua mbaereko oparandu öi seva, jaema jokoropi se <hesitation> mbaetita mbae oipota jae porque kuape jei de que <hesitation> irü partepe jei el mundo nekirei reemboutiliza jeino jaema jokua se mbaeti aikua, mbaeti aikua kavi mbae mbaranduko kuava jare mbaeko oipota oikuava kua mbarandu rupiva